Succhi di frutta, tizane, bevande a la menta, acua e limun, aranciata, gazös, vin bianch, vin rus, café, te, café d'örze